<hesitation> أنا عشان انسكل حوض او حمام مسدود في أدوات لازم نستخجمهي. اول حاجة لازم نلبس الجوانتي او القلافز في يدي اكويس ابحيث ان الجراثيم والبكتيريا متحصلشي ايداي.. وفي أداة كدا عنستخدماه للتسليك وهي أداة التسليك، ان انا نقعد نضغط على الفتحة ابتاعة الحوض اويس ابحيث ان هي اتضوخ المية وتاخد الرواسب معاهي.